Unam emi ami mmoide nkan edi unen. Ntak emi mmade umen eh, edieke adade eka unen ma ekiko unen edinim ke ntok ebok, uyetu ke ntak eki unen kwu ma ekiko unen kied ofo enyene, unen oro idisin nsen obori ndito ofo eyemde ndida e nnam udia eke ofo amama, umuetehe aba iyeyem ete nka ko nkede unam, nko mi nkede e unam. Uduson ubak do anum unen mfo ewid ada etem udia eke ofo ekpepemama, idigh ana ndidòhò ete odon ata utip aka ikodeteip emem edi, edo ofo onyun adade ke ufok mfo cmium do, ikurake unam oro ndin ke ososukho ono fin usen eke ededi ofo onyun eyemde ekeme nditie nta ubok ofo esid ubok oto esid emi owon nkpo udia emanu fin, ofo esin ubok amum unen mfo ewid ete unen nni ke di, yak nda unen nni nnem udia, ke nkonyun nmin nte usen eke ananade min, nda nnam umutiehe aba iyeyem ete fehe ka unia ko ka kedep di umunamke, ete ka doho ata- utie oko, ka kebup isie me enyene unem do umunamke, onyun anuem unen mfo obokde mi ke ufok, unen oro unoho udia o, onyun asana nte ke nkan anyin emi wnen ony enyun asana ntra adia se nimo ekudde kud ke ikod. Idighe emi esinimde ke ufok obok, edi emi asanade ke anwa adia se emade ofo anaeum, when esinem eti eti.